Яке аз фактҳои муҳими таърихи Олмон ин фурӯпошии Девори Берлин мебошад. Ин девор чанд даҳсола шаҳрро ба ду қисми шарқӣ ва ғарбӣ ҷудо мекард. Фурӯпошии он оғози ваҳдати Олмон ва анҷоми ҷудоии идеологӣ дар кишвар буд.